أفضل أعيش على الأرظ واتمتع بجمالها. ما أبي السفر للفظاء، وش بسوي في هالسفر؟ لا، أحب أنا أعيش عالأرظ واتمتع بالجمال الأرظ وما فيها من نعم.